Izaho aloha izany mbola tsy dia nahita an'ilay fanaovana smoothie a dia ohatran'ny tsy dia hitako izay ho tenenina momba an'ilay smoothie, dia tsydia manan-kambara amin'ilay smoothie izaho